biz juda qiziqarli sayohat rejalashtirmoqdamiz. Yangi joylarni kashf etish va o'zaro tajribalarga ega bo'lish har doim qiziqarli. Sayohat qilish - bu faqat joyni o'zgartirish emas, balki bir-birimizni yaxshiroq tushunish imkoniyatidir.